Na shigaxauapi jec ye ima' cha'aye qaica ca no'onatac nache ipetague' cam taigue l-lla alhua huo'o ca lo'onatac nache na llalaqpi nataqaen iuerhuo aca'aca napaxaguenataxanaqui

Ana ntaxaiaxaquipi da huo'o ca tauga ca qoioqtega no'onaxa nache ana ntaxaiaxaquipi nache qaica ca na'anaxac chaye saishet ra nacone' ana laipi ntaxaiaxaquipi

Ye inqasoxoc salqaguiñi cha'aye qomi' qalota ra yaloqta' ra nvirhuo na ialaqpi qataq ihuarpi enauac nache sayaloqlec ye qanqasoxoc

Ra nvi' ca ñemataxaqui nache saxaiet naxa ra ñamaqtega na iqaiañecpi na qoioqta ca hueta'a nache nmetec ra lamaic ra ñamaqtega na iqaiañecpi nache ime que'eca ñemataxaqui nache yiguelaq

Ra iuennataxa naua nquigaxaco ana qarapiaxalate alhua iataqta huo'o ra lchec lta'araic ra naqtalec na shigaxauapi huetalec ana alhua cha'aye yo'oq re'era lalemataic ana qarapiaxalate nache na shigaxauapi huo'o ra lachoxoyec

Naua iogo saishet ra enauac ishenaxanaxat cha'aye huo'o naxa na ñime qaq enauac na ñime nache saañi nache da huo'o ca sauotaique ralaxaic nache saua' ca huaña na nmenec yalotalec ra sauo'o ca ralaxaic ilomaxaqui

Aiem Chaco le'ec Argentina, ye Chaco qalota na shiguiac iotta'at qaq na selota'a naxa huo'o na qolleguesaq qataq tapinec lerema sauana mañec ena na lma' ye Chaco Argentina

Aiem argentino le'ec nache na Argentina huo'o na nasotaxac le'enaxat chamamè, chacarera, zamba qataq huo'o na tango ena na lasotaxac na argentino le'ecpi qaq na qom ialecteuo nataqaen huo'o ana maiche lvique qataq huo'o ana maiche lo'onecpi qataq aso lvique oonolec lquet qataq aso nqataqui

Ca shigaxaua paxaguenaxaic ra no'oita na lqaic nache onaxaic ca iachegoxotaigui na iotta'at naiaanecpi cha'aye onaxaic ca lhuennataxa qaq ca pagaxaguenaxaic ra iaca'a cam etapegue' nache nataqa'en qauem ca iachegoxotaigui na yotta'at naiaanecpi

Aiem sasaiaten ca anaqta anaqtalec enauac na shigaxauapi lma' ana Argentina qalaxaye sasalat na ñaquitaxac da anaqta onaxaic na'aq nache enauac huo'o ca l-lagaxayec shigaxauapi qataq enauac ishet ra ntotapigui' na Argentina le'ecpi

Na shigaxauapi jec ieltaxan na ialaqpi cha'aye ca hueta'a qaica ca no'onatac qataq ra saq auot nache huo'o ra lachoxoyec na shigaxauapi cha'aye qaica ca laquip qaica ca chec na llalaqpi nache ialat jec taia ca l-lla alhua ra huo'o ca lo'onatac

Aiem selo'ogue ra iquiaxac cha'aye seren ra io'oguiaxac

Ye qaranataqa' ra huo'o ca shigaxaua iletapigui' maiche huapegue' na lauo'pi

Soua paatrec diez vi'iyi ana qarapiaxalate na sonaqtaña Argentina qaica ca aloic ana qarapiaxalate ñaq saxanaxa yo'oq qalaxaye huo'o na shigaxauapi qoioqta ca netaña seloqta'a naxa añi nmeena iachaxan na qoioqta shigaxauapi nache seloqta'a naxa ra huo'o na lachoxoyec ra qailagoñi na alhua ca hueta'a nache na shigaxauapi huo'o ra lachoxoyec

Nagui ra mashe aiem ie nache huo'o ra saua naxa aca natannaxanaxaqui nache saua' ra huo'o ca seuet na io'oc nache saxaiet ra saua' nache aiem qoianem ca iata'

Ana nerecpi lalamaqte na ñaqpiolec pinocho, el principito

Aiem saxat so siviralec qoranguishecpi can huo'o ye qoranaxanqa' can sonaqtaña Quitilipi, Chaco, Argentina nache iotta'at na qoranguishec sanaxañi na 'auxa qataq ltañi qataq ana sanya qataq na mani qataq na papa iotta'at na qoranguishecpi

Aiem ñeqopita ra malaxaraic lo'oguiaxac

Ra ivita ra ñeqomataxac ñemataxaqui nache aiem sashec ñamaqtega ye ihuo'pi

Aiem saiaten ra setaqa na qom la'aqtac naua sacheta'ape maiche qaralamaxat le'enaxat qom la'aqtac

Da lmenaxanaxac na shigaxauapi nagui qaiottac ca nmenqa' nache enauac na huo'o na lmenec nache nqona que'eca lma' ne'ena huo'o na lmenecpi cha'aye qalota ra na nalota na menaxanaxaicpi nache nlaqtelec ye lma' ne'ena menaxanaxaicpi nache choxoraqpi namayepi nache saqaiaua' ñi lasheue na imetac

Ne'ena qarma' nagui natomchiguiñi qalaq huo'o naxa ra napaxaiañi taqaen

Aja' ishet, huo'o na nanguishe maiche qaralamaxat qom lalamaxat nache qiogoxona ra natannaxanaqte

Aiem soota'a na ima' qaq ra ntochiguiñom nache ico setoxoñi cha'aye qaica ca naiac qalaxaye ra nvirhuo na ihuarpi nache iataqta samachiguiñi qataq aiem ntonaqchet enauac na ihuarpi ra raistagui ra hueta'a ye ima'

Nagui sapetalec na coma' qashelegaxarai qataq na ima' coma' qoloxocheye saniauane' ye iañoqo' cha'aye sasauanapega' na onaxaic noyec ndotec ra sapelec naxa na alhua qaica, qaica ca lya ndotec alhua na sapiaqtalec naxa'te

Nagui saxat yataqta samachiguiñi so na'aq ivita ra huo'o so ialamaxat ima'

Aiem ra selo'ogue ra io'oguiaxac nache saishet ra saseque'e seque'etac, samachiguiñi qaica ca tatapigui iuel qauem ñetootac cha'aye no'oita ra io'oguiaxac

Aiem saxanaxa sivira ra selotaique ca repaqtaxalec na shigaxauapi cha'aye qaica cam iasohuaxashet qalaxaye huo'o na shigaxauapi iuen que'eca repaqtaxalec na laipi shigaxauapi cha'aye ra huo'o ca io'ot ca qauem nache itenapiguiñi iguinot que'eca shigaxauapi iuelec na laipi

Na nalaxat iaguet ra lta'araiqa na huotel lalaxat qataq na vi'inaq qataq na qoloichiqui enaua na iataqta iaguec ra lta'araiqa huo'o na laipi qalaxaye saishet ra saxat enauac

Aiem ñishitaique ra caiua ialaqpi ishet ra onataxanaxaiqa qataq huo'o ca lma' huo'o ca llalaqpi qataq iapaxaguete' caua llalqa nache era ra sauotaique ra ivira ca ialaqpi ra maiche ilo'ogue ca lma' qataq onataxanaxaiqa

Aiem sasiviralec so iaxaiquipi da lasotaxac so togoshapec nasotaxac aiem sasaualec choche ñaxaiaxataigui na qompi ihuo' na iaxaiquipi ram la'aqtaxanaxac huo'o se'eso nasotaxac qalaxaye nagui re'era nasotaxac nache taigui na amqanataxanaxaicpi iamaqten da la'aqtac Ñi Enauacna nache nagui na ralaxaicpi rasottac io'ottac na lasotaxac nache sarqat re'era lasotaxac na qompi

Aiem sasaiaten ca sepeta'a ca naialec na ima' qataq sasaiaten ca naialec na shigaxauapi laipi huetalec ca l-lla alhua cam pa'aigue qalaxaye sauotaique ra onaxaic cam naialec enauac yaqto enauac na shigaxauapi machiguiñi

Aso iapaxaguetac na ñaqpiolec can ñaq seraxatac aiem sa yecopita ra aiem qoianem ra so'ot ra ñaloqten ana numeropi ra qanquigaxañi qataq huo'o re'era qaiamaxalec aiem ra so'ot que'eca ñaloqten numeropi ra ñiquigatsheguem qataq pa'atec so l-lla ra qaiamaxalec aiem ra so'ot ra ñaloqten ne'ena numeropi ra qancolaxachi era ra sa ñeqopita

Aiem sasaiaten qataq sañaloqten chalcata ra aiem qaiauegueua'a ca'aca natannaxanaxaqui cha'aye coleetac aca napiina ra aiem qaiguelaxataua'a aca'aca natannaxanaxaqui ra aiem qanataren sasaiaten chalcata ra saua'

Na nallec saiviñi que'eca nallec ra qaica ca lalegue qataq qaica ca toue nache aloqta aloqchigui que'eca nallec nache saiviñi

Aiem qaica ca ñi alhua ialamaxat da qalochiguiñi nache saishet ra huo'o ca ilo na shiguiacpi cha'aye ca huotaique huo'o ca lalopi shiguiacpi ra qaica ca nalhua qalochiguiñi nache qaica ca ishet lalo shiguiacpi qaq aiem na ima' na ilo pioq qataq miicha

Qalota na natannaxanaxatpi ñaq hueto'ot na qom huo'o na hualliquiaxai lcheta, qolleguesaq lcheta, olgaxa lpio qataq doimiaxai laue enauac na huetaigui ana aviaq huo'o ana natannaxanaxatpi qalota ra qaiaxat qalaxaye ena choche ñasaxauec le'enaxat ana natannaxanaxatpi